כנפצ׳ל נתקדם מאתי עאם פי אלמוסטקבל חית אלטכנולוגיה ו אלطب ג׳אדי יכּונו מתקדמין בזיאף, נקדאר נשרף כיפאש אלאעלם ג׳אדי יכּון ו כיפאש ג׳אדי נعيش חיאא אחל מבלי נרג׳ע ל־לוואראא וין מומכן נלכי צעות כתרה וכלת עֻוואמר, אלמוסטקבל פייו פורס ג׳דידה ו תהדיאת ו בּאגי נكون גזء ממנה.